Sudenini adan ishian biria ada toko taa mogu sagaleat mogu sunen sagalen sunen mara beree ishia kabdi akii kotbulaf iyo kanebulaa sheree ishianenii biriia medusama yedeni lusiaf iyo Christmas Esther iyo grafic gista yeden hujia ishia midasatineni lila huji kasabasiti aminen muzikinen lila faan jiirtimuzikine lila faan jirt dum mambo culture taane dum lila muhimu keete lila faan jirtiee